מ'לייגט אריין די שליסל אין די שליסל לאך, יעדע שליסל האט אן אנדערע פארעם, און עס דארף ווערן צוגעפאסט צו אין די שליסל לאך איז דא ספעציעלע פינס וואס פארמאגט אין זיך די זעלבע פארעם, ווען ביידע זענען די זעלבע קען מען עס דרייען אזוי עפענט מען און פארמאכט מען טירן, און שלעסער.